سؤالي أن احنا ازاي بنتحكم في مصيرنا والحاجات دي بيحددها القدر وربنا طبعا كل الحاجات ديه من عند ربنا احنا مينفعش نتحكم في مصيرنا لأن احنا ماشين منعرفش احنا ماشين ازاي ولا بخطة ايه ربنا الي مشينا ف طبعا كل ده حكله ربنا وكل ده قضاء وقدر وكل حاجه من ربنا حلوه حتي لو انا شايفها ابتلاء